Nakke njo nu kujama ia kamunnina anu a lampa a balu es teh madu, minuman viral a sseng injo sekarang, nampa bateku njo anjama nu santaiji kah teh jariji injo mae naeranganga bosku, nakke tinggal kupasicampuru mami injo teh ya rung es nampa kupress punna rie pahalliku, nampa injo punna parurua lampa ri panjamangku, sanging ta ele a nyaring, sampang stanganami intu salapang harusma standbay ceritana kunjo mage ri panjamangku, nampa iya la kuminro punna sampang ta karahie i kunjo mae stangana annang, nampa injo pole jamangku punna selesaimi amminroma lampa ri ballana bosku lampa loro stor doi, punna maingma stor doi injo apparmisima minro ri kost, kunjoma njo istirahat ta sinampe nampa ku bersihkanmi injo ngaseng kalengku, nampama anrio, tapi sebelum alampa anjama sebenarnya ia kusiapkan ngase loro nu kuperlukan to a ceritanna, nu paling parallua tosseng nakke iya astrika bohong kah tangkohakalea nakke ammakea bohong punna nu loko-loko, nu harus kaleappa ni setrika, injo nakke kodong sampang lampa a anjama nu biasa to a pole kasing terlambat. Nu ambaung ta ele kukua tette sikunjo harusma lante ri panjamangku tapi pakua tommi injo sanging bohong minto ji naung nipassilalongang kah injo bohonga punna teaimi leha dondona annemi nipake, nampa nakke ri panjamangku paling mallingmi injo kusarring ta sampulong jam abbalu, nampa ku istirahat isse, jari iyaji njo nakke kujama a balua es teh madu, tapi tania nakke pata do, e rie tau pata usaha nakke abbalukkuja.